Buran mi waala haa nder saare yanda da mi waala nder lemaji haa yaasi. <hesitation> To yaasi kam gaskiya vooday. To mi waali haa yaasi boodi, bau-baudi, yeye, cuufi am bo, ko mi waadata? Aa yaasi kam vooday dikka mi waala saare yanda buri am.